Ny mahakasiky kolontsainy kolonsain'ny Rosia koa zashy, indreo da mbola miresaka ame tradition litteraire avao koa zagny indreo aloha, indreo-shy da magnany fignoandreo miavaka avao ko indreo, ao ny resaky orthodoxie sy ny e kristianina avao koa, zay zagny mampiavaky Russe avao koa.